अगर पूरे साल खातिर नास्ता, दुपहर के खाना या राति के खाना छोड़े के पड़े ते हम राति के खाना छोड़ल चाहब। एकर कारण ई हो कि राति में ते सरीर के आराम के जरूरत होला, ओकर अतिरिक्त ऊर्जा के जरूरत नहीं होला और राति में सुतले के नाते ऊर्जा नष्ट नहीं होला। और खाना पची के फैट के रूप में जमा हो जाला। ए फैट सरीर में फालतू चरबी बढ़ा देला जेसे मनई के मोटापा बढ़ी जाला और ओकर अनेक बिमारी चापे लगेले। <noise> अगर ई कुल से बचेक हो ते राति में कम खाएक चाही या हो सके ते खाएले से बचेके चाही।